<hesitation> Biby folo araka ny halehibeny izao ohatra hoe: <hesitation> vitsika, moka, lalitra, kadradraka, katsatsaka, akoho, gana, gisa, <hesitation> kisoa, de omby.